एशिया तळी जेवणं रांदपाची आहे काही समान आनी आकर्षिक पद्धती ते म्हटल्यार टेंपरिंग, गरम तेलांत मसालो तापवून आनी मगे शिजोपाचया शेवटच्या जेवणांत घालतात। तसाच मॅरीनेटिंग करप तेथुन सुं रुछ, रुसल्पण वडता। तंदूर करप तेची तीव्र उष्णताय जेवणाक रुछ हडता।